Namequi tii jah nuu ju cachi nuun cuii numee chi ñɨvi temasuañe ñehen helado quɨti cuete jeen cueen gueen tucu lado guía cuahan ian ñaian.